الحقيقة أنا أما أدعم مؤسسة اسمها: معًا لإنقاذ إنسان، ودي اما تستهدف الناس اللي هي مالهاش مكان المشردين في الشوارع، بتاخدهم وتنضفهم وتوفرلهم لبس ومكان يعيشو فيه وأكل نضيف وأوقات كمان أما يدوروا على أهل الناس دي يمكن يلاقوهم. فحاسة إن الهدف بتاعهم مميز ومش متكرر وكدا.